Ar sonadeg diwezhañ 'm eus bet o selaou a oa e Loperc'hed n'eus ket pell zo hag e oa ur strollad d'ar vroioù balkan.

Me 'm eus graet ur gwallhunvre an noz... an noz paseet euu va wreg oa o touellañ ac'hanon.

E Breizh e vez kavet eoged, bleizi, lern, moc'h ha aaa saout.

"Bremañ on gwisket gant ur bragoù jeans glas, ur stammenn wer, un t-shirt gris gant SNSM skrivet warnañ, loeroù gris ivez ha chaosonioù, chaosonioù ""charentaise"" glas."

An Erer-kozh moarvat eo ar gouel breizhat a blij ar muiañ din.

Bet on bet war [eeu] Enez-Eusa hag Enez-sun

Ya, plijout a ra din enrolliñ ma mouezh war CommonVoice.

Dec'h d'an noz m'oa sellet dac'h an tele.

Meur a zoare zo evit fardañ krampouezh. Va rekipe din-me a zo gwinizh du hag un tammig gwinizh gwenn, un vi, un dakenn laezh, un tamm holen ivez ha dour.

Ma c'hounezfen d'al Loto ez afen da vro, da vro Jamaika.

Ya, anavezout a ran Spot, ur c'hi bihan ha melen eo.

Kavout a ... kavout a ran gwelloc'h tremen amzer er-maez

Kalz gwelloc'h eo bevañ war ar maez evel-just.

'Pad an dibenn-sizhun e blij din mont da welet mignoned.

"An ali gwellañ a zo bet roet din eo ""paouez da soñjal""."

Tout al levrioù a blij din ma'z int skrivet e brezhoneg evel-just.

Al liv a blij din ar muiañ eo melen peogwir on ur paotr 'Guy Cotten'.

Kavout a ran gwelloc'h mont d'ar preti evit tañva traoù nevez.

E Brenniliz emañ o chom an Ankoù evel-just.

Menez-Mikael, Karreg an Tan, Enez-Eusa, Enez-Sun ha Beg ar Raz.

Pa oan yaouank m'oa c'hoant [...] da vezañ skiantour.

Ober sport, debriñ traoù kempouez ha traoù biologel ha mont da gousket abred. Arabat evañ re hag arabat fumiñ.

Ar sivi, al lus, ar pechez, an avaloù [...] hag ar bananez.

Yeun ar Gow, Jakez Riou ha Goulc'han Kervella.

Da greisteiz 'm eus debret kig-moc'h gant toazennoù

Ne blij ket din labourat tamm ebet.

Ar mare eus ar bloaz a blij din ar muiañ eo an hañv peogwir ne labouran ket.

Krampouezh a blij din fardañ.

Al loen diwezhañ a zo bet gwelet ganin zo ur c'hazh, ur c'hazh teir liv, ha roudennet, roudennet griz ha du, hag gant gwenn war e, war e gof.

Pezh a blij din ar muiañ eo lenn levrioù istorel.

Me zo ankeniet un tamm gant [eeu] ar cheñchamant hin pa vez gwelet [eeu] barradoù avel [eeu] ar rinieroù o tont maez [eeu] pegen a zour 'vez a-wechoù en un taol [eu] n'on ket sur [eu] 'vo mat evit an dazont.

Pemp frouezhenn, orañjez, bananenn, avaloù, per, kerez. Pezh a blij din ar muioc'h marteze eo an avaloù.

Pezh a blij din 'vit kregiñ gant ur pred eo traoù fresk, [eu] skañv, tomatez da skouer.

Mont d'ar preti a gavan gwelloc'h, met koust a ra ker. Neuze eo ret din fardañ memes tra bemdez un dra bennak.

Da greisteiz 'm eus debret uioù gant patatez.

Mare ar bloaz ne blij ket din eo... , ar muioc'h, eo ar goañv

Musik Breizh a blij din, musik Iwerzhon ivez. A hend-all a bep seurt

Plij a rafe din deskiñ c'hoari musik

Ar sonadeg diwezhañ hon bet da welet eo un abadenn gant Clarisse Lavanant

Setu anvioù loened 'vez kavet e Breizh. Moc'h-gouez, bleiz, nevez' zo, lern, laboused a bep seurt ha youc'h

Mont betek planedenn Meurzh ne blijfe ket din peogwir trawalc'h 'zo d'ober war hon tamm douar

Pa 'vez komzet deus gouelioù e Breizh 'vez alies komzet deus gouelioù evit, kerzh an hañv, evit an touristed darn-vrasañ . An hini a blij ar muioc'h din evel gouel , eo festival fisel ' barzh rostren

Pezh a blij din ar muioc'h gant mignoned eo debriñ ur pred mat

Gwellañ micher er bed evidon eo an dud hag a ra war dro difenn an natur

En un ti feurm 'vez kavet : saout, kezeg, yer, lapined, ouidi hag evel just moc' h